Nyo na mme mbeg nchingha. Nnyo nong ari ano afo. nyo ari ebi ejum oyen nyo, ebhu nyo nchane oka waghe oyen nyi, o chem nyi. a ki yima nyo nong ari ano afo, a bhib a ching, ka nong a nog a yum a, a maghe eruk eje afo. Eruk a ji, nong eri ano afo ebhu oka khin efo obhob eka yut e ye wa ka bhij eye a ka bhiji Eye o ba ri ano a taga na ame. Nhob e ka yut a. Ebhu o ka khin ajan anyangha ane ogban ndor etukaji afo eyua. nyan nyi a kana ano se nyo nyi na me mbeg n yi nchingha. Kpe n yen n yi nji ye aka yen m. me nki tagha kpe n yen yi nji ye a yen m me nkitaghe mbe, ka jen nyi a ri ano a taga na ame. Nyi ariano, a yuma nne. Na nyan nyi me nyene me se nong ari ano afo a yua nne. A bhib aching. Eruk eje, a nog a yuma. eruk nchane eki cha afo e yi onog a tatata oka khin erig o ki kpo. Ebhu obasi a joe na we erong, o ki kpin. Nyan nyi nyi njo nyo na mme mbak nchingha.